No mob huwirta kanjum woni, ɗum ɓiiray, ɗum ɓiiray fu wondi tuundi, fu wondi tuundi gondi to taƴ, gondi to leeda suudu, ɗum naftinira e ndiyam gonɗan to maajum, kanjum moɓtu ɗum ɓiira tuundi ndin.